أول شيء، حاب أشكركم على الفرصة هذي. أنا شخص متحمس وأحب أشتغل بكل طاقتي لتحقيق النجاح. أؤمن بأهمية العمل الجماعي وأحب أكون جزء من فريق يساهم في تطوير الشركة. أنا دايمًا أبحث عن الفرص اللي تساعدني أطور مهاراتي وأخدم أهداف المؤسسة بأفضل طريقة.